Kugira tutaamara amaani emibiri yaitu twakozesa ebintu biranunirira munonga

Ninkira kurya emondi hamwe n'ebihimba

Naheeza kurya kyakiro ndakuuba amaino naheza naabe omubiri, naheza nshabe, naheza nze kubyama.

Abantu bakuru abamwe baraabataraweza nainga bata bata batakyebaasa batarakora so bataine kyokurya bataine w'okubayamba nk'ow'okutuma aha mugyera

Ni kikuru kusaasira munywani waawe ahabwokuba waaba otarasaasira oragira abazigu baingi kandi n'abanywani bakuhweho kandi t'okaabona munywani ow'otarashobezana nawe

Ahabwokuba tibarabimanya

Enjura ku erikubura omu kyaro kyaitu nituza aha mugano, twihayo amaizi kugira gatuyambeho omu kukozeesa aha mirimo ey'omuka.

Kirayamba abantu kumanya oku beemereire omu bikwatiraine n'akakooko ka siriimu, mmm, nainga abatakaine bakeerinda kugira batakabona.

Zirakozesebwa esente nkye kandi ahabw'okugira ngu ekyanga kyeitu kya Kabare n'emishoozi orashanga emyanya mingi emotoka zitarazayo harazayo piiki hamwe n'egaali.

Abakazi b'omukyanga kyangye arabaasa kuhinga, kandi yaaba ashomire, arabaasa kuba omwegyeesa, arabaasa kuba omushaho, arabaasa kuba ekyarenda kyona.

Twahurira twine okutiina omu kyanga kyaitu, tushemereire kwirukira omu omu bamateeka kugira babaase kuba baratuyamba

Naaheza kurya kyakiro ninshaba eshaara reero mpumure.

Esimu nk'agitunga nyine emyaka makumi abiri, nibwo naatunga esimu.

Omwishiki ku arajwara empare, bamuteekateeka ngu ni maraaya ngu areeguza, kandi bamuteekateeka ngu aremire owa ab'owaabo

Naagira eirungu ninza aha simu yangye ntandika kureeba obuzaano mpurikiriza n'obweshongoro bw'ediini

Amashemeregwa amaingi ngagatunga eizooba eri naashwerwa eri naatunga amaka

Nibyegyesa abantu oku barabaasa kukora bakabona sente nk'okuhinga, hamwe n'okutunga amatungo gatari gamwe na gamwe, nka ente, embuzi hamwe na enkoko.

twine kuguma turanaaba mu sande nka kasha emirundi eshatu kandi n'okukuuba amaino burizooba na waaza kunyaama kwenda emibiri yaitu etaanuuka kubi

Abaana bato baayegyesibwa aha bikwatiriine n'akakooko ka siriimu kirabayamba kugira ngu beerinde bamanye n'ebintu ebi batashemereire kukora nk'okushambana nan'okugyenda n'abantu bataramanya oku beemereire ebikwatiraine n'akakooko ka sirimu

Okukorera hamwe omu kyanga kyeitu kuraretaho okuhikiriza enteego omubwire mwaba mwine eki murikukora okukira munonga nk'ebyemikono nainga nk'okushanga haine eki murikushoboorora mwaba muri hamwe murakishoboorora juuba.

Obworo buratuma abantu bakura batarikumanya kuhandika hamwe na n'okushoma omu kyanga kyeitu.

Eby'obwegyese biresireho okushanga abaana babeera aha mashomero batateganiisa abazeire baabo kandi kyareta kushanga twagira abantu b'amaani omw'eihanga kyaretera n'okushanga omwaana w'omuhara atabonabona ahabw'okugira ngu araba ashomire.

Nitugura ebikozeeso ebyokuyonja n'okwita obukooko obw'omukinaabiro nari kamina tuyonjamu buri kasheeshe na buri mwazo kandi buri muntu orikukoresa kamina nainga ekinaabiro asige yaayonjamu.

Ni kikuru kwegyendesereza kugabana ebintu ebirakwata aha muntu ahabwokuba kiramuyamba kuguma omu busingye kandi kiraya kiramuyamba kugira abantu bataagyenda baramugaambura aha bi aha bibaramumanyaho

Nshemereire kuha ekitiinisa ebintu by'abandi ahakuba oraba otarikumanya omuntu okuyaatungire ebintu bye

Kutangira abaana endwara kirabayamba kugira ngu babone amagara marungi omu maisho, kugira bataarwara-rwara, nana okuteganisibwa nana endwara.

N'okuguma turagireebuza turabireebuza buri eizooba kandi omuntu yaaruga kunia oramanya ngu timuyonjo okazayo okareeba nk'oku harashwa, mbwenu okuguma turakondora kandi turasiimuura buri eizooba.

Turabaasa kukuuma amaizi gari amayonjo, turatemuurura, ahaihi n'amaizi, tukahooza aha mugyera, tukateekamu emibazi eriita obukooko, bw'omu maizi.

kunywa amaizi kirayamba omuntu kugira amagara marungi, n'okugira amaani, mbwenu araba arigye.

Okutema emiti omu Uganda kutumire omushana gwajwa mwingi munonga kandi juba kutumire n'enjura yaagwa munonga haabaho n'emyegyemure.

Ntakagiire omu kitanda, ndabanza naakuuba amaino, naabe omubiri, naaheza kunaaba omubiri, nshabe mukama naaheeza kushaba, nze omu kitanda.

Turakozeesa efuka turikuza kuhinga, kandi twaba turaza kuriisa, turakwata enkoni

Nimpinga ebihimba emondi ebitakuri hamwe na amashaza omu musiri gwangye

Nitwegyesa abaana bato oku abantu bakuru bashemereire ekiniisa n'oku baashemereire kuba kubatwariza kugira ngu babone emigisha turakira kubaihaho emigisha

Nyine kubeegyesa kandi nkabagambira bareke ezo micwe mibi

Amaizi n'ag'omugasho aha mubiri gwaitu ahabwokuba nigayamba kutangira endwara nk'ezokwomya omubiri n'ezokutambuza eshagama omu mubiri

Abeebembezi barabaasa kuyamba omu kutunguura eby'amashomero baayombeka nainga bakagamba na gavumenti kugira ngu eyambe abaana b'amashomero kugira bafune eby'okukoresa

Ashemereire kwehabuza aha bandi, omwebembezi murungi ashemereire kuba aragamba n'abandi mbwenu haabaho ekizibu obumwe akareeba kyamurenga abuuze abari abatahi be bo nk'oku barabitwaza omu by'obwebembezi.

Nitubaasa okweteerana nka famire okugamba aha biratukwataho hamwe n'oku turaabitwarize omu busigye kugira ngu tugumizemu turatuura mubusingye.

Abaratukira aha kyaro turabaasa kubaha ekitiniisa turabatiina kandi turahurikiriza ebi baratugambira kandi twahurikiriza baatungambira eby'okukora

Abaishiki bashemereire kuza aha ishomero ahabwokuba nabo haine ekibarongyera aha ntasa zamaka gaitu

Abaishiki b'omu kyanga kyangye bashemereire kuza aha ishomero kugira batunge obwengye babaase kweyamba omu biro by'omumaisho

Abantu bakuru nibaburwa emirimo omu kyanga kyaitu

Turabaasa kwoza ekamina twoze n'ekinaabiro, ekamina y'eri eyekiina orabaasa kugiteekamu omuriro kugira haatarugamu ekinuuko turabaasa kuguma turagihomerera tugiteho obudongo

Twaaba turenda abaana barungi, tubamanyiize okuza aha maramizo kandi hamwe n'okuguma turashaba naabo omumaka gaitu kandi nk'abazeire kuguma turagaanira naabo omu by'emicwe n'emitwarize.

Ninaaba omukanywa naaheza kurya kyakiro.

Omukazi aronsya ashemereire kurya guriinizi nyingi nka doodo eswiga hamwe n'entura kandi ashemereire kunywa munonga

Ndabaasa kuhwera omuntu ari mu busaasi ndikumugambira ebigambo ebiramugaruzamu amaani kandi mugambire agumisirize kandi mugambire oku ashabe mukama amuyambe enaku yeeye agitware.

Omuntu ku arakubaiha otayo amatsiko maingi mbenu nikiba kitahikire kitahikiriire, ohurira waayewa amatsiko, mbwenu kirasiisa ebiteekateeko byawe ahabwokuba omuntu eki yaakugambira nari eki yaakugambaho oraba waayehwiremu amatsiko maingi.

Okuronda abajwekyerwa b'abantu bakuru nk'abagurusi n'abakaikuru nikituma naabo baamanya ngu baine omugasho hamwe n'ekitiinisa omu kyanga kyaitu

Korona ekatuma zaabizinesi zimwe omu Uganda zaakinga kandi omu kukinga kwazo zikabazitarabasa kukora esente ezirabasa kutuma zaagumizamu zirakora kandi ekyo kikareeetera bizineesi enyingi mu Uganda zaagwa.

Entasya omu bizinesi ekakyendeera ahabw'okuba abantu bakaba baragura ebintu bikye ahabw'okuba esente zikaba zitariho abantu batarakora kyatuma entasya omu bizinesi yakyendeera wagyeragyeranisa n'emyaaka ey'enyima Corona etakabeireho.

Ndooza ebijwaaro byangye ebi ndaba njwiire e week yoona, kandi nsimuure enju, kare ahantu hoona mpatereeze, ndeberere abaana b'omuuka kugira ngu endijo sande ndaba ntiine bwiire.

Ah'eizooba ryenjuura ndareka amaizi.

Ni kirungi kunywa amaizi ahabwokuba ebicweka by'amagara byaitu ebingi bikozirwe omu maizi mbwenu omubiri gwaitu gureetenga amaizi munonga.

Akakungu nikabaasa kwegyesa omwana emicwe mibi nk'okunywa amaagwa hamwe n'okureesa ebirateganiisa emishomo ye.

Oshemereire kubagambira oburyo obu bashemereire kutwazamu nan'okubeegyesa emicwe mirungi ei baakubaasa kwetwazamu baaba bari omu bantu

Ni kikuru munonga kandi n'ekyokwegyendesereza kugabana ebintu ebiri kukwata aha muntu ahabwokuba nibukuuma ekitiinisa ky'omuntu.

Tushemereire kubakunda n'okubagirira embabazi kandi n'okubahika haihi kandi n'okubaijusa kumira emibaazi yabo omu bwire kandi n'okubeereka ngu baine omugasho.

Omuntu yaabeihwa, naahurira weena yaagira ekiniga, kandi ahurira weena ataabeegwa gye, kimureetera yaayenda nk'okukora ekintu kitaboniire.

Obwegyese butumire abaana baashoma kandi bakatunga za diguri kandi bakatunga n'emirimo z'amaani ezitumire abaana baakora entunguuka nk'okwombeka ebizimbe by'amaani amagwariro n'okutandikaho zaabuzineesi z'amaani